yaaz waamụ mana n'kọn. Pọ tụụb man pịp, nga waamụ mana nan anambịịn ịlgọ, yọkọt ga n'pọgụm mịnị sọọbẹị jẹ, a waamụ mana, yọkọt ga maɗanyị kasọ a sala'ịdọ, a waamụ mana, yọkọt ga ẹkụ a waamụ mana, ẹkụ a wọb sụụrọ, pọn anambịịna kị yịbẹn sụm yamb ụkmọ. Kọllọ a waamụ mana, an ɗọtọ pọn waam man sẹbgọ waamụ mana nam kụdẹ am ugdo ụgnọngọn jẹ n'pọịs mịn da yaan wọp sọọ tị pọ pọmd sẹ, mịn aan sọọ lụgụ mịnị waa sọọ lụgụm, mịn ɗịịzị mịn gị anjị mịn ga mịịjụ sọọdụ waamụ manam m'mọ yaazọ, kụlịsịm sọọdụ, pọn ọndọ Bọọ. Amụm gaị tịyẹ pọn ana lapan ya sọọ, ana lapan yaa sọọ mịn a mịnim pọpandjẹ mịn gị anjẹ amụm gaị tịyẹ pọn mịnị wa yaaz sọọ, anan pọsẹrẹn wa anjẹị amụm gaayị tụdụ pọn ya sọọ pụụdụn kalarịṇ jụ pịp. Nọṇ nga amụm ma yaan sọọ, sọ lụgụ n'sẹbụg watẹịjẹ a waamụ mana pụụdụn sẹẹgam ma mẹẹmọ sẹ kị mẹrgẹ kịị sọ am tịyẹ yaaz gaajị pọk ɗọgụm, mịịjẹ yaadụ ọn mịịjẹ, waam man pọngọ kịị.